موروکو دی سنسکرتی بربر، عرب، افریکی، میڈیٹیرینین اتے یہودی پرابھاو توں بنی اک امیر ٹیپسٹری ہے، جو اسلام دے آلے دوالے کندرِت ہے۔ مکھ پہلوواں وچ نیکی، مہمان نوازی، کسکس اتے ہے گا، جیوَنت رسوئی، پرمپراواں، گونجلدار، <hesitation> ٹائل ورک اتے کارپٹ بُنائی، ورگیاں، وِبھِن کلاواں میں شِلپکاری اتے آرکیٹیکچرل شَیلیاں تے تاریخ شامل ہے۔ دھارمک ابھیاس، ستکار، جیون دی اک دھیمی گتی، اتے پُدینے دے چا دے رسم ورگے پرمپراواں روزانہ موروکو دے جیون اتے پرسپَر پرابھاو لے کندرت ہن۔